Me mujt me i qit fmit me bo aktivitete ma t’mdhaja fizike osht diçka shumë e rëndsishme. Qysh me bo kta? Osht me i shti fmit me dal me njoni tjetrin, mu kthy si n’kohët ktyneher që ata me dal jasht’ me lujt me top. Me bo shoqni, me jau ndalu <hesitation> rrjetin, internetin <hesitation> n’shpi që ata me dal edhe patjetër me u lidh prap me natyrën.